ଆପକା ଇରାନ ପୋଖାଲୀ ଵିଶାରେ କୀଛୀ କୋଈ ପାରେବୀ। କୀ ଇରାନ ପୋଖାଲୀ ରେ <hesitation> ବାସମୁତି। ଭାଗ ଯେ ବଲୋ ମାଂସୋନ ହୈଂ ବରୋଂ କେ ତେ କୋ ସାଗୁଦୀ ହାର୍ବ୍ସ। ଔର ସ୍ଵାଜିସ୍ଟା <hesitation> ମସଲା ବେହାର କରେ। ଜାଏ <hesitation> କେବାପ ଫେରେନ ଔର ଚେଲୋ। <hesitation> କେବାପ ପ୍ରସିଦ୍ଧା ଉଟେ।